موږ باید هڅه وکړو چې د خلکو غلطۍ وبښو، خو دا کار ډېر سخت دی. که موږ د خلکو بدۍ او غلطۍ ونه بښو دا کار هم موږ او هم هغوی ته عذاب ورکوي. د اسلام په دین کې وايي چې: خلک آسانه وبښۍ چې الله پاک تاسو آسانه وبښي. موږ باید د بښلو همدا ښه په غوږ کې ونیسو.